Iho tikuyu ijuan kue ikuii ino inchi <hesitation> iviko nuu iho tuku itujuan luchi, ituu kue luchi iin kue lutu kuyuu iho ñuu menuu kachinró onré.